ما شاء الله عندى كثير أبناء أعمام وأخوال ، هل تراهم عادةً لأ ما أراهم عادةً، لأنه كل واحد فينا مشغول بحياته كل واحد إختار طريقه وإتجاهاته ، وكل واحد فينا عايش بشى ذولة ما أحنا بجنب بعض يعنى ، لكن عادةً على تواصل الحمد لله ، وعلاقتنا قائمة على صلة الرحم والبر فالحمد لله.